الاعتناء بالنباتات في الأماكن المغطاة مثل المنازل أو المكاتب يتطلب بعض العناية الخاصة، هناك بعض الخطوات اللي تساعد في الحفاظ على صحة النباتات داخل الأماكن المغلقة، مثلاً اختيار المكان المناسب وري النباتات بعناية واختيار درجة الحرارة والرطوبة المناسبة والتسنيد والتقليم والعناية بالأوراق وإعادة الزراعة ومراقبة الآفات.